<hesitation> Raha ny fitsabôagna alôha raha oharina amin'ilay talôha amin'izao le hita fa ma-mahaela velona satrià oh, le fitsaboana eto efa moderina, magnara-penitra; dia ilay fiantraikany hatreto izy ilay maha ela velogno amzay, de le fahasitranana afaka miasa tsara; satria azo lay fahasalamana